बिल्ल्यू मा आम सावस्त्या समस्य जन बालों की गेंद मूत्र मार्ग कु सक्रामंड दाँतों की समस्या मोटापा और फर मा उलझन शामिल छिन अर नियमित सवास्या जाँच और संतुलित आहार से हम यू समस्याऊ ते कम कोर सकदा छिन।